Kumi niaraek ko'ko' supaya sea lumaker jadis tiap mameodo sekeret tengku weang kukumaan ha esaya winayak molak kuman hee e- e- elumiongo wiam <hesitation> li likili ilik menga akase mena ema wese lengkuma nea sawo ngidomou se meimou sumero emaro ngomin tampa emaimo ka eweyan kumela oki eh lumeidangou itu leleidangan nea same moodo mekasi se tumumpa mou ye eweyan kumola kasis supaya sea lebe menaram abis laan itu ni mokori mokaliuran ne ko'ko' suo se tumumpa temi wo si opo ku sitii hu tuana